Iaho sy de mpandeha, man- ma- sy de mpandeha magnano bazary amregny, <hesitation> amle surfa- me sena zakabe reny, fa arake hitako zany ame vidin'olona amregny dia mividy an'iregny menamenaky <hesitation> lafo be regny indreo, shampooing, menaky sakafo lafo regny, menaky sakafo tornesol zany.